<noise> he mea nui ka launa ʻohana ʻana ma nā pāʻina me ka ʻai kēlā wā ʻohana no ka poʻe ʻo turkey <noise> kaulana pū ka ʻinu kī ʻana a me ke kope <noise> he mau hōʻailona ka ʻinu kī ʻana a me ke kope no <hesitation> a ka ʻāina <hesitation> no ka poʻe ʻo turkey ʻoiai he ʻano wā kēlā <noise> e launa hou a launa pū ai ka ʻohana.